Maŋ dèè maŋ mùŋ sìè wɔŋ ɓɔ̀ɔ sùà, maaŋ sìà e ɓɛ̀ɛ sɔɔ maŋ dèè maŋ lɛ̀, e e e nɛ̀ɛŋ mùŋ suuyà dèè maŋ lɛ̀, kɛ̀ mȧŋ miŋ kùùnò sòa muàŋ bi, mùŋ suuyà miŋ maŋ kuàŋ mɔɔ̀ŋ, maŋ sòà maŋ maŋ gbiŋ maŋ sɔɔ tɛ̀ɛ̀ kaiŋ, maŋ miŋ senjè, mùŋ sɔ̀ɔ̀ miìŋ è tìyèe, wɔŋ taaà sùà kɛ̀ màŋ miŋ senjè, kɛ̀ mȧŋ miŋ sɛ̀ɛ̀ gɔɛ.